<noise> Daande giraf e nafa ɗon to ɗateeji ɗuuɗɗi. Arannde daande nden e ɗi kaɓira daande nden. Daande nden ɗi kaɓirta, ɗi keɓa, ɗi njaaluo. Baawo ɗon, daande nden wallitata ɗi, ɗi keɓa, ɗi ñaama, ɗi ngaɗa hunduko maaji, ɗi ñaama. Baawo ɗon, daande wallitata ɗi, ɗi keɓa, ɗi kaynoo, ɗi ndaara to woɗɗi.